impako ho ngong poromani haha' noi pihipihi motuku impa ningi ho kingking noi ongung nahah tiwoning ngoro ngororo impa ho haha' noi nopihetong. Mewa tu'tu'no uwa sikuruyei rong impa ho monomono impa ho kingking noi oihetong nahah ro haha' tiwa' kori meng mirahu, tiwononing yi kehurihetong, company tiwoning yi kehureihetong ro haha' tiwa'yi nopikung. Hoko rokong personal ho'ko manamanarei sengsikihetong ho munukoto tukotukoharei, uwa dressing tongungkung, ho uwa noi ho haha' naparei koring tokuko mamayo'hetong ho haha' nopihe piro tiko office koriko tiko heko haha' napakonoko toku mamayo'hetong ho honna korokoroimo roki tunupah mongka kori monoyi korihetong. Hoko pepa kehurihetong manni ho hiya honong mekuhing sirihetong, sikuruyei rong uwa sikuruyeirong tu'ki sirihetong. Impa niingi ho nommai ngong pereni ho haha' hawumotuku impa ho kingking noi ongung nahah tiwoning, tiwoning ngorongororo. Ho haha' mirahu noi ratikihetong hetong korokorko taroihetong impa tiko piro ho honna topononing korokoroihetong ho amahtimah arapah toku noi ngoyi impa pihetong ho sikuru rorong hiya, roki ho sikuru rorong hiya monoyi impa hoyori haha' tii kuu pihetong. Hoyori pepa sirisirihetong, ho toku sikuru yeirong toku sirihetong. Tiwongori ho kingking ningi ongung ho nommai ngom pereni yi pa haha' noi pisi'mo tuku nohu ngung tiwonang ngoro ngororo impa ho haha' nopihetong, ho advice nowo ngawah